Alenii kutiinyu koo achamee ang'alalii tugen amuu kingesichonii koo kisichon pigg cheking'ololi tugenii koo kinetan ii ang'alal tugenii koo kiaanetkei tugen amuu kiging'alali tugen kong'etee kingesichonii koo kiawee agoi koo kaetuu awee koonyuu, koo kiawanet lakchuu tugenii agoo agoo alechii ongeng'alal ng'alek chepoo tugenii amuu king'alali pigg ap keny' ingaa rainii koo kikapaa lagog sikoo nga'alal kiswahilii koo <hesitation> yeituu inee atweme ang'ololchii tugen alenchii amongee pisten ng'alek ap tugen. <laughs>